La kuro’ xen kö ka’ ráá’, la jyn ráá’ i bii kuïï, kie’ xen ráá’ i jia’ re lí’ re kuïï kö’, xa tü ii <hesitation> xa tü ii jö ráá’ i a jia’ re lí’ re kuïï kiä’ i kuïï, la ku xen fá’tá’ xen iää’ i sý’ tá’ jaguar fá’ta´’ juñíí’ a e xa ju jmíi e la xin, i i ba ‘néé’ jan ráá’ i fá’ ta’ i kuïï re fáá’ra jia’ ro re fá’n e jlí’ ka jëë, la’ re lɇ dse dsaa na jná kié’ ráá’ i i kiela’ nɇɇ xen tá’ jö ráá’ i jia’ re lí’ re kuïï kö’ la kú xen juu, juu xíí’rá’ jö ráá’ i xa my kuⱥ’ kiee’, toruga fá’tá’ ju ñíi’, ikiela’ xíí’rá’ my jú kö’ my jú xii’rá’ i i jia’ re lí fói’ re kuïï, i i ráá’ i sý’tá’ caracol ju ñíí’ i jia’ re lí fó’ re kuïï, e nɇ ‘néé’ tü ii jö ráá’ i kuíína jná ‘néé’ i kuïï kiä’ i jia’ re lé’ re kuïï, la nɇ ‘néé’ dse dsaa na jná.